चहा और कफि मैसे मोके कफि पिन बढीया लागत हए । काहे कि कफि पिन्से तुरन्तय शरिरमे एक प्रकारको उर्जा और मानसिक ताजगी मिलत हए । कफि पिन्से शरिरमे एक दम गर्मि पैदा करदेत हए । तर चिया फिर बढिया हए, तर शान्तके ताँहि चिया और कफि मैसे मोके कफि वढिया लगत हए तहि मय कफि पित हौ ।